Ngёnko bёreŋ ngёloŋ ací mёёnjá wingёl boŋ uwas inji jáaţ udi: kom uliyon ink, di umbamba, ŋal ukopёţaţ sa uwínёwul mánjá kalal. Mёёwinja kalal ngёl ngoka apύrir kakiŋ iñaan. Uliyon ulύgύ ngoka apύrir kafiŋ iñaan ŋal ukopёţaţ undύmύwánk ayёlan pёfiŋ. Unkáaţ njákálal uwul.